Iewa, aminay aty Mojainga aty zany korzety io zaka tena sasatra aminay aty, tsy haiko raha io koafa ririna, zareo boaka a Antananarivo any mandefa raha io aty aminy iny no mba ahitanay izy io, koafa mandeha ahatsara may tany reny reny de efa tsy hitany koa raha io. _x000D_ Ah bokeo koa ah beterave koa raha tsy de misy aty leroa koa tsy andro ririnina, karakara zany.